Le torimaso zegny tegna ilaigna am' resaka fanapahan-kevitra satria araka ny fiteny aligny mitondra fisaignana de anao tokony mandiniky tsara be zegny alohanao alôkanao hanapaka hevitra andeha tapahanao fa tsy vao miboaka raha araiky de to de efa aboakanao le décision anao farany de tsara kokoa zegny le anao mandry hariva igny ianao mandinika azy tsara sady <hesitation> de mandraigna am'jay anao mamoaka le hevitrinao.